Rah ôhatra hoe hikarakara paty antragno de, <hesitation> alaigny ôhatra lafariny, <hesitation> ampiana lévure afangaro lévure igny de ampiagna rano hely de igny amnjaio bolibolaigny afangafangaro akeo izy de endrandrasagna elaela hely izy de avakeo <hesitation> tiregny am tavoangy- tiregny am tavoangy izy atosiky de avakeo amzay misy lamasiny zaio aodigny akazy de izy mibôka avakeo azahôgna le paty.